والله لو كان بامكاني اكون حيوان بري كنت بختار اسد ليش? لان الأسد ملك الغابة وبيكون ممتع أشوف الحياة من زاوية مختلفة كذا كأنك تتحكم في المكان بعدين كحيوان بري عندك حرية الحركة وتجدر تتجول في البرية وتستمتع بالقوة والهيبة اللي تجيبها معاك اكيد بيكون يوم مليء بالتجارب والتحديات.